Ewa hoditra maina aminay aty bôka itanao misy ke-, misy fotoana za leroa tsy mazaka masoandro io e! _x000D_ De hoditra anakay ndekindreky maina, ein! _x000D_ Za leroa mampiasa crème misy cre- crème solaire reny, de misy koa izy io eau hydratante zay za koa mampiasa an'io kôfa misy fotoana za mampiasa eau hydratante io, bakeo milamina hoditra anakay.